Pereceepǝ wɔɔ ǝfǝ a la yaalɨ pɨ oturu pɨ cii lǝ̈,Ɖo wɔɔ kǝ́ vo nǝ ǝ lóo kuŋ ne keeriwǝ nɛŋyoo kǝ́ nǝ tǝ née re ŋwɨ mɨ ŋ tɛlɩ rɨ bɔɔrǝ wɔɔ pɨ cii ŋwɨ, ,Ɨŋ perecepǝ ŋ́ na yaalɨ pɨ ŋpaŋpa rɨ acɛŋyǝ rɛ lǝ mǝrǝ ŋpaŋpa. Kǝ́ na yaalɨ pɨ wɔɔ ŋpɨ pɨ tonu mɨ wǝ́ ŋ́ ke ŋ siiri a mɨ ŋ yɩrɩ mɨŋ me enyipǝ kʊraa, kǝto anyɩŋ wɔɔ ŋ́ yàalɨ pɨ Rɨ kʊkɔɛ mɨ perecee la ayaalɨkǝ wɔɔ, perecee wɔɔ yée siiri ŋwɨ ayɩɖɛ mɨŋ kotoku tiyi mɨŋ tǝta. Kɨto wɔɔ na ayaalɨkǝ kɨ lǝ biɛŋ paape oturu ŋ́ na yaalɨ mɨŋ akʊkɔpǝ paape rɨ pɨlo asɩkakuruyǝ wɔɔ, pereceeyǝ la nɛŋwǝ wɨ yaa.